Filipina <noise> jaeko <noise> mopeti <noise> tëta jokuareta guinoima mescla indígena españoles, China jare Estados Unidenses, jaereta iporoguiroviavae <noise> jaeko <noise> cristianismo <noise> jokope <noise> <noise> jeengatu <noise> yau jevaereta <noise> esa <noise> jaereta <noise> oiko i iyiviri